Do joda nder diyam je wakkati duddum yurnai dow ndiyam, di do vurtina kine majum ha dow ndiyam di fofa, wawan bo fofa h nder ndiyam mai torrata sam.